Buldoosõr om häste tukõv massin ja timägä om hää tõugadaq ringi suuri kogossit <hesitation> kas liiva, mulda, kruusa vai kivve.